Фарҳанги Кореяи Ҷанубӣ бой ва қадимӣ буда, бо техникаи муосир омехта шудааст. Кей поп ва сериалҳои кореягӣ дар ҷаҳон машҳур гаштаанд. Мардуми он ба одоб, эҳтиром ва арзишҳои оилавӣ аҳамияти зиёд медиҳанд. Таомҳои миллӣ, монанди кимчи ва бибимбап, бисёр маъруфанд.